Si l'ai travaià sodo perché l'ai tacà a levighé dë persian-e e cuindi devu devu finìe perché a sun për ün musü, a sun pa mie e cuindi ën ai ancura cuindes e cuindi devu devu travaié e andé avanti, travaié tüi i di perché se no riesu pa a finìe